Ea vanua na aonanai mara'i'unai imia ro'ava a'anana isa'i da gava ve'o a'anai da vira. Aidamai nano ve'ao no vegogo robanai maniosa na ka ve'eisa e geba ka veukuna inokai vemai, vinaguna viania. Ve'ao a'ana naida urameda emai paurana orasa aromaina kaunana a'anana aganana vaonaira, veakau gagana urame nana. Ko vegogo a'ana da vereai boroma, vairu e gavaka a'ana veabia vemai viania. Moni ve'o da igava ro'ava. Vanuana maurinana a'ana nonoa gaga. Moni ve'o ko ai vimia da vira, isa'i emai maurida a'anai idai. Ganu gava ve'o ko gavana daka vigavania, ana vigogo goarena aonanai e robanai no viabia vimai. Ai inaguna iania e i'umaia e a'ana idai. Egana a'a mara'i'unai akubu amai aisana maurina aisania a'ana a'adina. Aida'una ero vemia vegana a'anai ena urana ai gavana ka nonoa nana vi vi ania veka a'anai niuda veabi. Niuda vevago'u vevago'u vesia okei inoku naku'u uma mia vagana i'ida vainarida inoku ai va'ero vamai isagana. Emui gava gava piripou nonoada e siedi e gavagava urava a'adada ai vagava vamai. Ai naida a'ana da i raro'ava emai vanuana maurinana a'ana ai rai'a nonoa. Vigana ebono, nobo'o na a'ana gava boudadai a'anana <hesitation> eda veni garau. Veni garaunai no geveni ro'ava boudadai egana amia emai emai iagana amiva ia'inana amiava, maurina ira'agaga. Vina'edo vigana kamasia monimoni na ka viabikaina vigana ero maina ai gava ve'o ai boubounana vebara ra'ana gebanai. Vogana a'a abuna ko a'anai vakuna voabia vogana. Rorinai vogai a'anana bendinda mas a'ana voveni. A'adina ounanai a'ana maurina nonoa ko vanuana, vanuana aonanai vomia a'ana da vora, ve'orania a'ana da vora. Vona'edono vo'ao a'a robada aodadai vo ge'age'a vo raurau garau. Ia iaon ie'inana aonanai vona'edo vogana vogogo a'anai monina ka voviuna, vo'ero vomai ai ka voviuna. A'anana abun boubouka voganana a'ana a'a vakuna a'ana agoda boudadai voabikaina. Ko onoro vanuana maurinana nonoa vogana vomia, ago abu gavaka voganana vakuna da vorasa. Ana voga vogaegaeno goaemuda eda mia eda sia e inoki mai emu gava ve'o inoku a'a, ao a'a emai robanai ukuna, aveai be emuda eda iraru inoku ai vivasi emunai vi abi. A'adina agoda boudadai vanuada kaudada eda maurina a'ana ka veveni, ka veabi, ka veveni ka veabi. Eda veni, eda abi a'anana eda eda miana eda maurina aonanai a'ana eda veni eda abi ounanai ia aisanda ro'ava ia isa mia ia agana gavada gavadada gegaegae boio. Ona vogogo da ia avainai a'adina, avainai vogogo vogogo stoa da aodada a'anana gavada a'ana gava mara'inai no ten kina na ka oabia agogova a'ana ai vogavagava vo ra'asi ko ia agada aodadai ona a'anana moni bagada voabi voga vogogo. Ema mara'idada oabi oganava a'ana gavana nonoa nana ka da voabia. Vogana inoku ai vo inoku ai nakumuda gavakeda ania, voga vo inu'inu bounanai vo'inura aora inoku ai nakumuda o ai ve'o a'adina ounanai vumia a'ana vura. Vanua e ia ganu aodadai vumia, vu ero vanua na ana mauri na nonoa nana a'aenanai vugavara, a'aenanai vumia, ra'aunai vumia. Ema vanua da kaudada eda isanio ona ve'o ai eda mai eda sia okei kau ia ia i'idada voabi i'ida voga vovenia a'aena kauna vovenia, a'a kauna ega eia au'agana vorasia vegana vavagada, aidagada vurasida. Da sibomui vuabi, sibomui vuga vuvave'o. Inok ai eda mai a'ana ia taonida kaudada ai eda vago'uvago'u edasia okei a'a kauna ena monida. a'a kauna ena monda, a'a kau na ena monda vuga vuvenia inokai a'adina egana ro'ava emai ro'ava sikuens nana ai a'adina.